نفضل <hesitation> إني نكون شاب بالغ، مرحلة البلوغ تعطيك الفرصة لتجربة الحياة واتخاذ قرارات مستقلة، تعتمد على روحك فيها وتبدأ تفهم الحياة وتستقل مع حالك، لكن الطفولة ما فيش وعي وكلها لعب.